أنصحه إنه يلجأ للكتب الإلكترونية راح تكون فمتناول يده يعني مثلاً لو كان عنده وقت فراغ لمدة خمس دقايق راح يقدر إنه يقرأ فيها أو مثلاً لو كان في انتظار عند طبيب أو في حافلة أنصحه إنه يستغل هذا الوقت علشان ي-يقضي وقت أكثر في القراءة.